لا الأولوية أنه لازم نحل مشاكلنا على الأرض أولا، لأن الإنسان يحتاج لمواد العناية على كوكبنا جبل ما أنه يكون يعطي أولوية للفضاء أو لغيره، فهذي هي وجهة نظرى من هاذا الموضوع نشوف فيها يعني أكيد الأرض مهمة أكتر.